Abazaire bamwe baine enshoni kandi abandi tibaramanya ebihaburo by'okuhabura abaana baabo

Ebitongore ebitari bya gavumenti nibihwera okutaho emirimo omu byanga byaitu biraha abantu emirimo ei kubaasa kuba barakora

Omwebembezi ashemereire kutaho amaani kutebekaniisa ekizibu kyayija omu kyanga kyeitu.

Omwebembezi ashemereire kutaho, naingashi kureeta obusingye omu miringo nyingi nk'okutwara abantu abaareeta ekizibu aha poriisi kugira ngu bakahanwa

Okutema emiti omu Uganda kuresireho ensi kw'omangatana kikatuma n'ebihiingwa bitayeera ahabw'okugira ngu omushana gurajwa munonga ahabw'okutema emiti.

Ebijwaro byangye ndabiyonja, ndyabyoza kandi nkaheza nkabigorora.

Wakwata gye ekintu ky'omuntu niiwe obwiire kuburaije naawe aryakwata ekintu kyawe gye, ekintu ky'ondiijo waakishiisha nooba waamusiisira kandi tokuubasa kumanya ekirikubasa kubaho omu biro by'omu maisho.

Emyanya eriijura abantu babure ah'okubu ah'okuraba

Ekitiniisa nikibaasa okushomeesebwa abaana abato omu mashomero omu miringo mingi nk'oku bagambira ebirungi ebiraretwa omu kuheereza abantu ekitiniisa

Abakaikuru n'abazeeyi twine kubakorera emirimo ei batarikubaasa, nk'okusheenya enku, okubatahira amaizi, okwetekyera n'okuraara nabo omu maju, tukabayamba emirimo ei batarikubaasa kukora

Oburemeezi obu abahingi n'abariisa omukyaro kyaitu barabugana n'okushanga omushana gwajwa munonga bakaremwa kubasa kuba barahinga ekibira n'abariisa bakabugwa ahi baariisa ahabwokugira hoona haraba hoomire.

korona ekareetaho kweyongera kw'abaana b'abahara kutwara bakyari bato kandi kyatuma baruga omu mashomero ahabw'okugira bakamara obwire bwingi omu maaka gaabo bateine by'okukora.

Abeebembezi basemereire kureeba ngu abantu tibaanaga kasasiro ei baabona kandi basemereire nokureeba ngu buri omwe aine kaabuyonjo omuka ye

Ebyokurya ebindarya ebimwe nitubiiha omu katare ebindi nitubyehingira tubiiha omu musiri

Bagume bajwaare obupiira.

Ninza kugura ebindi omu katare

Oburemeezi obu turatunga waaba orikutambura nk'omu takisi oraza nkomu paaka oshutame rirenge mukyayetooroora nibaronda abantu mwahika omu muhanda nabwe bashube bagyende nibeemerera mbwenu oshange ahi waaba nooza ku oraabe waaba ori owokuhikayo shaaha nka mushanju oshanga waahikayo nk'omu kiro mbwenu diree niyo erikututeganiisa munonga nanokutupakira munonga okashanga mwena mushutamiriine otaine bwikizo omu takisi

Abantu omu byanga by'eitu tibarikutunga gye kanyabukoryo ahabw'okugira tihariho bantu b'okubegyesa kanyabukoryo ezo.

Abaana nk'omwebazyo baamara kwega tubakwate tubata omu kishaaha tubeegyesa emiringo zimwe na zimwe z'okwetwaza okutushemereire turatwaza abandi abantu

Kurareeta okukwatanisa na n'okukurakurana omu kyanga kyaitu

kukorera hamwe omu kyanga kirareetera mwagira entunguuka.

Abahingi n'abatungi omu kyanga kyaitu nibarinda ebihingwa byabo obutakwatwa endwara n'okuribwa amari barikubifuyirira

Okuza omu kakungu omu kyanga kyaitu nikireetaho ebizibu naingashi emicwe mibi nk'okwiba n'ebindi bingi

Okuhumurizana omu bwiire bw'okurwaara n'okufa.

Abahingi barafuuhirira ebihingwa byabo kandi abatungi nabo barahereza ebitungwa byabo emibazi kugira ngu bigume n'amagara marungi.

Ni kirungi kutangira abaana endwara, nikireka zitaabakwata zikabamara amaani.

Abantu tibakyenda kutegyekwa, eryibareeba aha shosho mediya nibyo ebi barikutwara nk'ebihikiri , tibarikubaasa kutegyereza bakamanya ekihikire n'ekigwire nikiiha

Enkoko, entaama hamwe n'embuzi.

Turaza mu bibiina ebi turaba turimu twihemu esente abaana baze ahaishomero

Nibafuuhirira ebihingwa byabyo hamwe nana amatungo gaabo.

Nkahurira amashemererwa maingi naamara kwika ebizaamu bya siniya yaamukaaga

Ogwo nigwo muringo gutukubeera nituguhurikiza kandi nitukunda kandi niturisipekitinga abakuru baitu

Nyowe naaba mpingire nkashaaruura emishaaruuro, mbwenu nkeeza, hariho obumpingaga naayeza gye emondi mbwenu naashaaruura eshaho ehuriire nka makumi abiri. Nkashemererwa, naabona esente, naanye naagira eki naayekorera mbwenu egyo sizon nkashemererwa, kandi naashemererwa munonga.

ebijwaro byangye nimbanza naabitumbika ekiro kyona, naamara nyensakare nimbyoza, mbitamu omo, mbinyiminguza, mbyanika aha mushana, naamara, mbigorora mbibiika biboniire omu keesi.

Omuzaire kwegyesa omwana weeye ebizibu ebiraretwa okuza omu kakungu

Akakungu nikatuma omwana atashoma gye, yaza omu kakungu naza omu kureesa aza omu bushuma ahendera aremirwe okweega.

Turabaasa kukwatanisa n'abandi bantu tushutame kumwe tugaaniire kirabaasakureetaho obusingye omu kyanga kyaitu

Obwire obu naatunga esimu yangye, bukaba buri omu korona obu twabaire tutarikubaasa kuza omu mashomero, reero taata yangurira esimu y'okuguma nkakoperaho ebi barikusindika kuruga omu mashomero.

Kushwera abakazi babiri nikituma oruganda rwakurakurana kandi nikibaasa kureetaho akabi nk'okujanzaara kw'endwara nka siriimu

Ninteekateeka ngu abaishiki omu kyanga kyangye bashemereire kuza aha mashomero kugira obwegyese burungi kandi bakabaho nk'oku baayebaisaho omu biro by'omumaisho

Abakazi tibarikubaasa kwerondera, tibarikwebaasa kweso omu bwire bw'ebicu..

Omuzaire ogwe n'okumuhabura ngu ashutame n'ogw'omwana abanze yaagamba nawe kandi amuteeka omu beebembezi b'ekanisa bongyere kumuheereza ebigambo by'okumuhamya by'okumuteeka omu muhand oguhikire kugira ngo ogw'omwana akakungu akarugemu kandi abe abe owomugasho.

muyamabe abantu kubona emirimo barikukoresa engaro

Ninkuuba amaino kandi nshuba naaba omubiri, ngorora emyenda yangye kandi njwara gye ntakarugire omunju yangye omu kasheeshe

Abazaire barabaasa kuha abaana emirimo y'okukora kugira ebahuzye bataabaasa kuza omu kakungu

Nkahuriira n'abeerwa kubi obuny'ejunisa entambura y'amuranga ahabw'okuba baasi ekaba eri endoofa eriimu n'abantu batiine buyonjo.

Oburemeezi obu naaratungire omu kukoreesa entambura ya muranga nk'aza baasi nainga zaatakisi n'okutunga butandu.

Esimu yangye y'okubanza nkagitunga naaza aha yunivasite

Kuronda, nikuronda emirimo ezirabaasa kumubeesaho omu tahuni.

Okushaba nikutuma omuntu yaaguma kandi nikutuma omuntu yaagira amatsiko.

Ebihingwa ebi ndikuhinga omu musiri gwangye n'emondi, ebihimba, kabegi, kabe, kabegi, mmm guriini pepa,

Obwegyese butumire abantu baagira obwengye babaasa kumanya emirimo ei bakubaasa kukora ekatunguura ekyaro

Ndakira kurya omuceeri n'ebinyoobwa birimu entura.

Okushaba kuratuha ebirikuba birikutuheereza amatsiko

Ni kikuru munonga okunywa amaizi ahabw'okuba nigareeta amagara amarungi kandi nigatuma omuntu yaaguma aine amaizi omu mubiri gwe.

Ntakarugire omu nju yangye omu kasheeshe, ndanaaba, nshabe, nyare n'ekitanda mbone kushohora.

Okushaba kwine omugasho gw'okugira kuratuma omuntu yaaguma ari oikiriire kandi abaase kuguma naatwaza gye omu biro bigumire atakaawa amaani

Okushaba nikuyamab abantu okugarukwamu amaani kandi bakagumizamu bakakora ebi bashemeriere kukora omu bwire obugumire

Kuhuriikiza ebibarakugambire kandi okahikiiriza byona ebi barakugambire.

Waasasira munywani waawe murakorengana kandi kireete entunguuka ahari imwe mwena